tuttugu og fjögurra klukkustunda tónverk sem verður til í samstarfi innlendra og erlendra tónlistarmanna og

hátíðin fer fram hér á Húsavík í blankalogni og sól á hátíðinni leika allir þátttakendur sömu gerð tónlistar svokallaða

hefur verið haldin víða um veröld þar á meðal í Kanada Bandaríkjunum og Líbanon þegar ákveðið var að halda hana hér á landi þótti Húsavík kjörin staðsetning Húsavík er

kreatífur staður ég hef komið hérna og það sem ég hugsa er einbeiting samt sköpun og góður

fyrir svona viðburði meðal íslenskra tónlistarmanna sem komu fram voru Kjartan Skúli Sverrisson dísa rauður sin fang og

sem var unnið með það eru til ýmsar leiðir til að njóta svona hátíðar og þetta stendur yfir í allnokkra klukkutíma hvernig heldur þú að best sé að taka inn það sem á sér stað ég sit og hlusta öðrum finnst gott að liggja mér sýnist flestir liggja alla vega þessa stundina síðan eru einhverjir sem ætla að sofa

grunnreglan sem sem við höfum verið að vinna með

hafa gaman og grunnreglan að vera ekki hálfviti

flestum kunnug úr hljómsveitunum

en hún stofnaði

Larsson er tónlistarmaður og

var stór hluti hátíðarinnar en Ingibjörg

sem urðu til í næmu viðbragði við tónlistinni við gerum

þannig að við erum ekki að tala við erum bara að flæða með tónlistinni sumum finnst gott að sitja tónlistin er svolítið ráðandi og við þurfum bara svolítið að hlusta

orðið jóga þýðir union sameining þannig að þarna erum við öll að tengjast á

einhvern hátt það sem er svo fallegt við þetta þetta er svo frjálst þetta er svo opið við getum verið nákvæmlega eins og við viljum vera það er enginn að pæla í því bara frá því klukkan tíu í morgun finnst mér algjörir töfrar búnir að gerast og fólk er bara komið með koddann sinn og sæng þetta er svo fallegt

allan tímann í tuttugu og fjóra klukkutíma